حيواني الأليف المفظل هو القط، يعني أحب مرة القطط لإنها مستقلة ولطيفة، وفي نفس الوجت يعني يمكن تكون محبة جدا، يعني تعجبني شخصيتهم الفريدة وطريجتهم في اللعب والإسترخاء، يعني كمان من السهل الإعتناء فيهم، وهذا يعني يخلونهم رفقة يعني مثالية للشخص، أحب لحظات الهدوء معهم وكيف يجلبون السعادة حول المنزل كله، وإنتي عندك أي حيوان أليف تحبينه?